Rɨ mɨ kpɨŋ wǝǝ wɨrɨkpǝ wɨ loh ko tuuru wɨ kpii rɨ ǝrɨkǝ Ko ponu mɨ lǝ̈ a láa wɛɛlɩ.